لو جدرت أختار قوة خارقة لمساعدة الناس أحب أجدر أشفي أي مرظ، ليش؟ عشان أجدر أخفف معاناة الناس وأرجعلهم صحتهم وكمان أساهم في بناء مجتمع صحي وسعيد، لأن الصحة هي أساس كل شي.